Mmm buŋa la yefo boi to'ore to'ore mɛ dɛna wuu yefo karegɛ gaŋɛ buŋa mɛ a me wan ta'am zɔ zɔ kalam kalam gana buŋa. Buŋa zoti gee a kan nyaŋɛ zɔ wuu yefo n zoti se'em la. Le yɛ'ɛsa, yefo Zuurɛ la kɔberɔ zo'e gana yefo gana buŋa. Yefo inŋa la me saalum mɛ ɛn hɛɛn amaa buŋa inŋa la eŋa kɔberɔ ka ba'am saalum bala.